اذا كان بامكاني تغيير شي واحد في الماضي <hesitation> ممكن إني أرجع بالزمن لفترة تعرفت فيها على شخص <hesitation> وجلس ذا الشخص فترة كبيرة جدا من حياتي، وأنا وثقت فيه كل الثقة، كانت ثقتي فيه عمياء <hesitation> ولكن -وكنت اعطيه كذا، ولكنه خذلني وخلاني اعيش بايام يعني مرة مرة سيئة، صراحة ما احب اني اعيد دي التجربة او اني اتذكرها حتى ،فححذفه يعني من حياتي.